"Oɗon poori e waɗugol organiisee yawtereeji de. Hono ngaɗton ɗun ne? Warmono so kaalaaniikan, ñennde njogiimi yewtere fuu, mi haalana on. Walla ngaron ngaɗanon kan min e hoore an."